<hesitation> mi dawda e giƴƴiraaɓe an ɓuranikan, sabi min njawtan. Ɗun ɓuri. Kaalen haalaaji amen adiimeeji, njala, pekkitoo jaleeɗe. Ana miijoo ko ƴaɓɓi. Ɓettinan wakkati muuɗun tan.